أول شي بعمله إني بغير نمط حياتي، فمثلاً بستخدم الشموع والفوانيس للإضاءة وبخلي الأكل ينحفظ في الطرق التقليدية مثل التخليل والتجفيف وبستخدم ال- ال- المدافي التقليدية والطاقة الشمسية للتسخين ولتسخين الماء أيضاً، وبعيش حياة بسيطة وبعتمد على الطبيعة في كل شيء مثل الزراعة والحصاد وبس علي الترفيه عن نفسي بالقراءة وبالحرف اليدوية.